Laataade optimisi ɓuri sabi neɗɗo tinnitiiɗo ko njiɗaa fuu aɗa faaboo yimɓe ɓuri. An kaa ndee njiyeɗaa fuu aɗa jatorii kulle ɗee fuu moƴƴa. Min kaa <hesitation> Hakkille an ɗun ɓuri. <hesitation> Iɗun jogii faabaamuya e nafaa du.